سویس د بشر دوستۍ په هیواد مشهور دی. سویس په نړیوالو اړیکو کې د بې طرفۍ اوږده مخینه لري. د سرې میاشتې نړیوال سازمان په سویس کې موقعیت لري، همدارنګه د سویس د لیدو وړ ځایونه د هغې ښارونه دي. د سویس د ماترهورن غر د سویس په مشهوره جاذبه باندې بدل شوی دی. همدارنګه د سویس مذهب مسیحي دی او تر څنګ یې اسلام دین هم هلته پیروان لري.